اكتر شيء رومانسي على الإطلاق شوفته لما يكون في زوجين متحابين ومتفاهمين وبادئين حياتهم على حب ورحمة وسكينة، ومعاهم عيال ويروبا العيال دي على الحب والتفاهم والاحترام. وكبرت العيال دي وهما كبروا معاهم وجوزا العيال دي وهما متمسكين اببعض لآخر لحظة. وبيساندوا بعض وبيوقفوا مع بعض وبالفعل هما شركاء في الحياة مع بعض. <hesitation> ويستحملوا مع بعض مواقفهم السيئة والكويسة وعرفوا يكملوا حياتهم معض. دي اكتر شيء رومنسي شوفته حتى لحد ما هما يكبروا ويعجزوا هيكونوا لسة حابين بعض.